संगणक प्रिंटर कासो काम करात हाचें स्पष्टीकरण हांगा दिला जें भूऱग्यका समजूंका शकता। काशे काम करत ते पायता। संगणक संदेश धादता जेंना तुमका कित्यान चापाचें असता तेंना संगणक मुद्रकाका संदेश धादता। मुद्रक तयार जात मुद्रक भितरल्याना कण्य भाग भोमवतनिं व्हारून चापाक तयार जात। शाई वा टोनर भायर येता मुद्रकांत शाई नांवाचो खासेलो द्रव वा टोनर नांवाचो पीठो वापरात। कागद भितर सरत कागद प्रिंटरांतल्याना वाटा आनी शाई वा टोनर कागदाचेर फवारून वा ओटून उत्तर वा चित्र तयार करतात। प्रिंट पुराय जात, प्रिंटरांतल्याना कागद भायर येता तेंना प्रिंट पुराय जात।